نعم، نؤمن بوجود فرق كبير. الثقة عادةً تتعلق بالناس وبالأفعال، بينما الإيمان يكون شيء أعمق يتعلق بالمعتقدات والأفكار. الثقة تحتاج وقت لبناءها، أما الإيمان يكون أقوى من أي شيء.